Ha xhina ha yunku chivii, ndio chatiu ujun atu chevañi neji neji ndiun va'a ndaika ni ninuñia, yangue ya nguandita yeni njendio teñinda'a tujen nduu nditá, nditá ndita ndujun ndita yoko ndité he yendan nde'e, ujun ñami chicha iha yeni yendiucha atukue nuni iho ndavaña té vixna chi jun ya'a yingui ye'e ujun ndekuvixna'a iho nune iho nduchi iho jun ava iho, iho nduchi peru iho nruchi peru o nduchi kuechi iho ndu xhindame'e chindame yeduu, yeyindame ujun kanduu yiyindame teko'o, teko tiko teko nduchi teko'o nrute vidii teko'o juño teko'o jun nuu chicha ndekañe nejixni vixna'a teo yene jilán ndavixna meni, ye'e tuu uun ve venii yeñindi ndaño yenii landa vinchi iha, ye iho vixna keniun nunku chuvi vindio chi atu ninia vinduu chi atuu refresco atuu, uun ya'a nrute vidii ye iho ienda autña'a tejia chi iha chilanda nuna kuenta kunduján, meni meni ianka'a jun ha ionka ionka umm ionka kuxhi kuño'o me'e.